:Yee' saworn:, deh :eh :korn-a dhih saworn-a po-a saworn-dhororn'+ eh-: 'dhu, saworn-dhororn'+ or po-a, saworn-dhororn :dao', saworn: :yih :en :ne-a :ne-a 'nor :gwlor me-: 'an mu 'de bo-dih tba-', :yih :en :ne-a 'nor :a bo gwlor en-' :dhororn'+ en po-a, en po-ih, en po :dhororn'+ :neheh' 'do en-' 'gbu+ bo, :yee' en-' :dhororn' :neheh' en po-a <hesitation> 'de :chen-' buh+ en po-eh 'do dii-deh bo. En po-eh dii-deh+ eh di-a me-: 'dhu 'dhamu'a+. :mor :on 'ye 'dhamu'a+ <hesitation> en taa ya gola 'de saworn-dhororn'+ nyne bo-', :yee' eh mor saworn-dhororn: :dao' eh-: di-deh eh 'bhorn-dih. :yee' :yeh :en :ne-a 'o <hesitation> an 'da-dih-a 'ji-saworn, :mor :on 'ye-a deh 'jeh <hesitation> :or :ne-a 'zoo <hesitation> :or :korn-a buh+ gweh-a 'kan-a buh+ <hesitation> or po :dhororn'+ 'de 'kwla, :mor or po :dhororn'+, or :dhororn'+ or po-a, or-a' :dhororn'+ <hesitation> <hesitation> eh ne :dhehmeh-dih. :dhehmeh :eh ne-eh 'dih eh 'gweh :tehnehn:, :mor :or 'dhu-a :gwlor-nyor-buo-a 'jeh :mor :on <hesitation> :ge-dih saworn-dhororn'+ :dao' ya <hesitation> en kpon 'weh en kpon-a yau-dih, :yee' :mor eh po :dhororn'+ :dao' :yee' <hesitation> eh kpon neme:, :mor eh kpon neme, neme: eh 'kpon-a en zela: 'zorn-dih. <hesitation> 'de :zoba :ne, 'de :jili' :ne. <hesitation> <hesitation> 'de :wor pulu :ne, <hesitation> 'de :kpai-gle :ne, :mor eh kpon-ih :yee' eh mu-ih :dhororn'+ dih :bhin-dih, :bhin-dih, :mor eh 'dhu eh kpon-ih :zai' :yee' en vorn, :mor eh kpon neme, :mor :kele: :ne :febeh' 'di :yee eh vorn, :yee' :ka en vorn-a :yee' <hesitation> :kaa :dhororn'-a no eh kpon-ih, :yee' eh :ya 'de :giin', :ka eh :ya-a 'de :jiin', :yee' :buh, <hesitation> :yee' eh kpa 'o <hesitation> eh :dhehmeh-a ya :gba 'da 'weh, <hesitation> eh mu :dhehmeh-dih biin-dih, :biin-dihih', a :Eh :korn dhih-eh 'wee', deh :eh :korn dhih en no-eh eh-: 'dhu, neme: :dao' :mor eh :ne 'kmo :yee' en se eh di 'beh-dih 'i, :yee' neme-a 'jeh <hesitation> eh mu eh pa-a :ke. :ka neme :ne-eh 'po 'de <hesitation> nyorsoa 'nyi-eh :dhororn' :dao' :yee' eh mu :dhehmeh'-dih :biin-dih :biin-dihihih:, :yee' neme-a 'jeh :dao' eh mu-eh-dih 'tali:, :yee' eh :due' eh mu :vorn vornorn: :yee' eh 'meh-'. :yee' :mor eh 'meh, :yee' 'do eh mu ne, eh mu ne, :mor eh :ne 'o :neeen: :yee' eh yau-a :korn on 'ye :bhlor, :mor eh yau :bhlor, eh 'kpa 'o :chea'en :pa 'da 'de eh mu <hesitation> eh di-eh. :eh :korn dhih-eh 'wee', eh se 'nyne 'ble, :yee' :mor eh :bhlor, eh 'nyne eh 'ble-a :mor en :bhlor 'de eh di deh :dao'. :yee' :dhororn'+ saworn-a po-a eh :ne 'o 'do eh-: gbu bo. <hesitation> 'de eh 'pehn, :yee' eh 'bili-dih, :dhoror'+ :dao' eh :ne 'weh eh 'ye dii-deh+ dha :za 'do eh bo. Eh-: :korn dhih nyorsoa po 'dlan or 'de :kwiei:-eh se son :korn, eh mor <hesitation> eh se buh 'ble, :yee' <hesitation> eh 'ti 'ti 'de deh-kpa 'di, 'de :kpa :dao 'di 'de eh <hesitation> deh-kpa'-a ni <hesitation> <hesitation> eh 'na. eh 'jeh 'de eh 'pehn"neheh', :yee' <hesitation> <hesitation> 'de wor no saworn-a 'ti da, eh-a' :dhororn' <hesitation> 'de eh 'nyne-' 'de eh 'pehn, eh :mor :dhororn'+ :dao':eh :korn-a 'de 'nyne bo eh 'pehn-a':dhororn'+ :dao' eh za dii-deh 'blo 'do eh bo, <hesitation> deh saworn-a no-a eh 'o.